Este ñayiu ka kuu jinaii chi nu tua nu io ntau ka sai te ka jii in tau ntucha avena, in tau ntucha toli triu, te nu tu te kuankoyoi hospital xi kuankoyoy clinica te ka nii remediu kakui.